Se ipuere ngara jau, soo eteamano, jokuako soo oyeapo maquina peva, ani laboratorio peva, jaema jokoropi se mbaetɨta jau, erei ore isoseño reta oime roguinoi soo jeta örërëtä rupi rojo vaera rombaeyuka kaa iporeta, rogueru vaera rou